Amun ogya ko obi, owoyi leeke, ngbo ifu kene hin kpada hin baya ni ngbo ifu ha ni, ikyeni ni, nkyi shotunehe ni nvifu ha me wese ni, ngbotubyobya kpo owuso lo, kuma ngbotubyobya kpawa na mun wese ni yo ado kyi ba yese oyehoha wa, nyya kiya bo owuso mona kyi yun na gbo ifu ko mama-kene hin kpada hin, na wese amun ogya ko obi, ngye ogya ko obi, nyyinokpa leke ogya ko obi, nyyinokpa somepa ko ko nyakwu ogya ko obi inokpa yakwu pin wa gese gaga yo pin wo nce ni nmma byi nyyo wese ni wogya ko obi yo ni oma ogya ko obi wogya neneshi ya, ogya ko obi wogya nodo yanu imu ko bose gese ya yo lo ogya ko obi wogya no do ya nu, oya re oya gwa ogya ko obi gbemye lo ogya ko obi gbi ikwiri yanu aha daka pin yo yanda ni aba yawu kpiyika yo kpuyo oza ya lahono la lalo ogya ko obi, ase do fo-odo bose gese me vini, odo mo vo obi, aya ah oyi ko obi? Ah! Oyi ko obi? To ogyo yo-ka alago oyoye ese man ya wo ogya ko obi lo ogya ko obi owanu ikyeni. Kiyitigwu ka kabakpa ka. oya gye ya manu man, wose nya-wo-oda nya na ga kwanu man ya goda nya lo oweno kaladi omaha bose oyama anu man ashe oya goda kiyitigwu la? Iyo lolu kaha, kabakpa ka komisho ka woyekponu iyawu ka kawo goda kiyitigwu kawo goda ko kwogo agye iyawu ka ojoji ka na baya ni woye kponu abagye neneshi kpiyi kaha abagye kishi shano kpiyi kaha lo ishi oni agye lo pya bagye kishi shano kpyiwa-awi-iyaye kaha bagye keshi shano awene ka kpawada ka kpawo-os-awose kikweyi nyakwu, awanyakwase pin ba byonu ya wo okpagye ko obi wa daha ya eno kikyeni ama mo aha gye oyi ya gye, oza kikweyi ba karu, ba ba nanu, pin yaha gye ene kikyeni ogya ko obi wogya ni aba dahewa man ngmiyika ni ishi oye ga wa, ama oyanzu kwo do yene ho ewa mona ga yanu man ngmo, oya gaga yo ngmo lo awayine, awayada, ifu kayi-kene oyekponu ya ma agbabakpa agbomisho to adamawa mona ga yoyene hin kabakpa ngmo owa woyene hin? Kwo doyenne hin mona wa yoye-na-wami ni womisho ni yi ngmo, owa woyene hin ene kikyeni? Kwo ya yese mani yi nga ya sikweyi oya wami ya danu lo. Kwo oki ya yese man ya nga ya damiya sikweyi, oya wanu ya dami lo oyene ho woyene ho kin na ogya ko obi man kuma wogya ni aha banu, aha amaha agye awa tawase ni bohovu ka ni abanu, akuma ba yawu neneshi ifu kogya ko obi akuma ba zobigye koza ni yaha vo-bogya ko obi mani ni lo owogya ninishi ya aha ni banu ni pin ba giyikaha shuku shuku aha ni banuni pin ba yiyika tututu ba yimu sho obi naka wogya neneshi lo amo oza ni ya wo obi na gese, oza ni ya wo obi na gese ogese owikpakyo kole ho mani oya? An kwukye era gera obi wo obi yapa ogya ho wogya ho abamo gwo-odo awogya kasha ona wogya ho owogya ho, odo-obyegba ga danu ikyeni oya yo, owukyi obyiga oya lo, ikyiyo komi kotu bibi hin, ikyiya obyiga afegba kyokye ho mo ah! Anu ke ya byegba wa nyya ya yo, owa ikyeni nyya yo, okyi nyya yo kai! Ikyeni nyya hagye shini na ya danu yayo nyya mun ya ga danu go, ya danu yo man oya? Anu ma so kwukye era gera amma odo wogya kasha, kabi na tonya kikpo ene moya ga, oga sere mogye kikpo ene ho ga akado moyogya yo oyogwu okado manu yole ma yo kapi na ga omala kada nu mun yogya yo nbose gese, oyoji oni? Ano ya dawogye mo kwukye shini owole amma inkini nodo-oza yogya ho. Owoneshi ogya ogya-oza do yogya ho, oya gbokwunu ya kel oza do yogya ho, a'a o-agbo-o- house of representative yona yo? Omole howe. Awuche gole kano? Amole kanu man kaza iyifu kogya nya? Oyifu kogya ko obi owoza koji? Ashe oza do yifu kogya ko obi, owotumene kaha yo? Oza do yogya ko obi owoza ni ikweyi ya gyokwu ni yo? Oza yogya ko obi aha ma aba gye mo eh! Obi ma woye duk kase ni wuche omo obi man omo kai! Obi man woye kogya ni agyo ifu kese man ya pa ahanka yiyikaha shuku shuku lo an wase ni aba byiyika neneshi ni ogyo onera gwo oyene ho kpegba wa do, ogba ko onera igwo oni ya yo lo, owoneri igwo. omo owonera igwo yo amma nyya ya ko onera eho naira eho na tagye, ashe kyi wa wa ba amma ndo yo nye ashe kyi wa wa ni ke? Obi wogya neneshi, aha ni bifu hun ni pin yo obi yi ya tututu ma. Aha ni kuma wayi kitikpi ni ba wa man, aba bo owuso mo owuso na pyiyo neneshi shahotu owuso na byela hin neneshi ni ya yifu kotu ka ni ya yaha ba gye, naha ba yo obi ya gohovu she mani ni awanyakwase ka ni kuma bese ni, ana kwuleye o-era ha gera shini obi mani na gyokwu she mani, obi man na webe ni kwo mogi kwob-kwo kyikyi ko kyikyi ho ado wawa gye aba mo eh! Ogya kiyaye hin ya, ogya kene hin kpada him nyya shotunehe kpogya kene hin kpada hin nyya zobigye kogya kenen kpada hin lo nwwa togya kene hin kpada shoshingwede a mun ifu kogya ko obi ni kwado bi mun ifu kogya ko obi lo sun bi yiyon kpo kwikye wan wogya ko obi na wa yigye na no nwwoyi ko obi <noise> nwwoyi ko obi shini ebe nye ni nga.